هو انا نعرف نعوم برشا ونرتاح بالعكس نحب نعوم. وننجم نطفو فوق الماء وعاديه. تكون هكا عاصفه ولا شيء انا راني اخاف وعندي شوق من هذول حاجات معناها اوكي نعوم ونعمل هذوك الشغلات اما بش تكونوا عاصفه وندخل نعوم ونغرق عادي نوم.